Aiporu vaera ajavaera teëtäguasu iru kotɨ, jaeko anoita se tupapirereta, ajata consuladope amombeu vaera mbaeko ajata aeka, jukurai omeevaera seve opaete yavaimbae seve